Eo to iu vamomor ino si o boen eo to vahuh roh, vamomor si pah tate gang, gang mea mameh kear peo. Mameh eo vamomor ino si a boen eo to vahuh roh. Tate gang mea, a nohnoh tah en. Mea, gang, vih, vababaiton ama tah tanih a varer. Pire, gang pire sue vakor. Vahesan. Kor a mameh pe nom. Mameh tem, gang mea vih, vih ta'oav momor vakot sura mea reh avai no boi.